जुश इभी पिज्जा भी हो तो आमे खै तो अतना। पर जो कुनी खाओ तो तीन बेर पोसे हो जादा। ओर आमे गव के रहनो वाडे तो आमे जादा दाद भात खोउ ओर काली काली मोसो भानु।